nange ge ngori oyo bira senyao sinanga, bira senyao sinanga ge ngom gahi ge roca bira senyao kari bira ge fogahiyuka ena sefosina nga nyao sado ena yuka rasi ngone fo oyo sedaba dabu dabu.